Kolera orange draiky é mazava izy avakeo malefaka avakeo mafinaritra koa izy ko efa ita amign'olo manan'agny igny otra misikiny lamba orange de kara milamigna tsara ka manaitra fo izy manaitra mihintsy ka tsara edy lambanao io ozy ategna avakeo.